Emi salminane higo am tedduɗo, emi yelane khairuuji. Emi ɗon miila njahen yaasi kirto-en hannde jemma. <hesitation> To a mari to ngiɗɗaa njahen too nodda-am to lennguru am ɓaawo njamdi jego'o gam meten tasken.